Fitaovana <hesitation> hoe hita <hesitation> hita aminà tômôbilina zany an, de hita alongany hoe pneu, misy pneu izy an, de misy volant an, de misy frein, de misy seza an, de <hesitation> misy champement, de misy moteur, de misy <hesitation> coqueny miaraka am'le avelany ilay mandrakotra ny tômôbila.